Sweden tuan an history hi an hlut em em a, tuan Viking Age de Medieval Kingdoms de an ne china European Power ma a ya an om china ne. Tuan <hesitation> Sweden hi Ice Age a chunga om sa an ni a Bronze Age an ni la chungin Agriculture te sumdun na te an chanta a Iron Age an a tuan Ramshanshan an in an ulal te an ne chanta ne. Tuan Viking Age de a hi tuan Swedish Vikings hau tuan Russia te Baltic te Byzantium te an fanga tuan an ma ni hi an sumdun na gung an mutuaka tuan gift te an mutuaka ne Vikings hau tuan Norse Culture ne Mythology te po an mutuaka ne. Tuan Sweden ha hi an 11th Century Christianity te an luta Germany te Inglena chungin Missionary te an kala Christiana <hesitation> an a mi pui te an ka koma ni <hesitation> tuan Kalmar Union hi sang khatsa thum som kua pasari a chunga sang khatsa nga som ni putung chunga ni a Sweden te Denmark te Norway te Danish Rule an om china. <hesitation> Danish Rule an Sweden te an <hesitation> beile te tuan Stockholm Bloodbath a mutuaka ne.